མེཀ་སི་ཀོ་གི་ནཤེ་ལོ་སུ་བ།ཇེ་ཅོ་ན་དི། མེཀ་སི་ཀོ་ཁག་པི་ཀ་བ་སུ་དེ་ཨ་ཆི་ཅི་ཁ་ཏ། ཏེན་རོ་བས་སའི་བསྒྲུབས་གི་གཅའ་སུ་ཨ་ཆི་ཅི། ཁ་སྟས་ཏེན་དོག་ ་མེཀ་སི་ཀོ་གི་ལོ་ཅུ་ན་ཨ་ཅི་ཅིག། ཅེག་ཏ་བསུ་གནཷ་ན་སླེ་ཆོ་ན་ཨ་ཅི་ཅིག། ཁ་སྟས་ཐེན་ཏོ་ན་མེཀ་སི་ཀོ་ན་ཁོ་ཡ། བབ་ཏྭ་ན་ཏ་དེ་ལས་ཁ་སི་ས་ཅརྨ་ནང་ལོ། ཅཽཔོ་ཡ་ལ་བསར་ཁབ་ཏོ་མེཀ་སི་ཀོ་གི་ལས་རྒྱ་ན་རྒྱ་ན། མེཀ་སི་ཀོ་ཏཻ་ཨ་མེ་རེ་ཀགས་མི་ར་པརྒུ་ན། ཡོས་ཁ་ཡི་ཕ་རི་སྒི་ཨ་ཅི་ཅི་ཅེ་རྒང་ཅི་བ་ཉི།